To a waɗae negosiyatin salaari kam, ko haandi ndaara a arta a raara kuugal ngal ngaɗata, ngal ngaɗanta ɓe, ndembo ndaara mangu kampani ɗum, ndembo ndaara minimo wecci ɗum leydi ndi, sey peƴƴa ceede kaandu ɗe.